Ütel vaiksõl mõtsatiil kõndsõ üts illos näio. Ja tõist tiid piteh tull' nuurmiis. Nä saiq mõtsatiiristikese pääl kokko. Edimädsest silmäpilgust armu tõõnõtõistõ nii hirmsahe ärq, et näid inämb lahotaq es saaq. Ja nä elliq elo lõpuni õnnõligult kuuh.